Demak, kirlarni qo'lda qanday qilib yuvamiz. Demak, birinchi navbatda qaynoq suvga soda solib olamiz va ko'pirtirib keyin kir kiyimni solamiz. <hesitation> Kir sovun bilan esa yaxshilab ishqalab, kir joylarini yaxshilab qo'limiz bilan ishqalab siqib olamiz. Bundan keyin ikki-uch marotaba iliq suvga sodasi ketguncha qadar yuvib, keyin siqib <hesitation> ko'chaga, quyoshga yoyib qo'ysak bo'ladi.